ارغواني رنګ د شوق، معنوي ځواک او رازونو سره تړاو لري. زما په ذهن کې دا رنګ د رښتینې عظمت او ځانګړتیا احساس راوړي. ارغواني رنګ د ارامۍ او د ځانګړي ځای یوه نښه ده، د لوړو هنرونو او روحانیت څرګندويي هم کوي.